Pat aya, kokenshan, aai, tungetan monechan pat chino pichiyech nyu kapisaa, mominye kigh nyo le ngürngürat oti kogogh nyin. le kowar katangwa, kingutocha part msuri kulo chi wo koyognto nyon, magu momto chi i nyino wena nyo ngóni nyi kayete mominye kigh ngo! Kiteenecha nyi acai puponyan kayını ya kuwo nglalanta ngu kungwon nyu piching kulo chi le pitina nyopo ya kau nyoni, kale pat <hesitation> pat paponyi, nαρ lo mendo lenyona. embo mominge ngala nyu kigh nyc ng'olonoί totikimi chi yin, ipusto ng'alo pitinen. ya naa meterotoi. Ngo winyi katang'u yo montanyu, kata nyoni, wi topeno kayoni. Atu keng. <hesitation> ata kochomony, ye kong'eng'u nyulo, wena pusteno ng'ono kepee lo, ngóno, <hesitation> chalanying'alechoni rosa ng'al chopo katang'u ipagh monekwu nyu kapisa, tuanyi ng'ala chi chona kunkuninyi lo ng'one ye nyo yi lentoi, lentoi. Pusteno nyomun rosa ng'ala katiang'u, nyino kiketaghinyi, pusteno kunkunigh nyo kunkuningi anga lo ewo ngono kepee lo, ngono kepee lo. Asna kaghaghkwakei, kumo karamach ye nyu kasichona. Korum nyu kama moning nyo katanyi i kunupeni kusowaa manechi matany kamee lo kigwan mominye nyu <hesitation> kama moning linganuy ata mpaka mbili saa tutu, toghoi ngalechona. Yomei kama moning katanyi saa moja kusuwaa monechi kimii. Bas anyino. Kumpu yoo ngiyon kwith, <hesitation> aku muta yetei kleach chestanyi, wuno sopuryonona akowan put menengan supuryonana pat anyii yoo kewunon. Sopuryo kucheny мnyu kamee kukarangan angiyontenyii arah kar angiyoon nguyendo. Kituwit, bos keyanami nyu paghechan kewunon merichan ombo kongur menechai lo kumiteni. kwomishiyi nyonu ye omishochoye lo ochono ato ling'ani yoo <hesitation> chi lo lingenoyi mpaka weng'enole saa mbili saa tutu komelo kau nyoni nyo ng'orototoo. Kau nyona, nyole soiwonton nyu kapisaa, aa melo rumuy kayona yee nyu lo kau kayonu pkonoi kenamoi nyu tukwun okwen; supuryen, saa ngine nyoputa komi ori, kusolopchon kimii ori. Ng’o nyo kasowa nya atai nya lo mo ori nya. Kilewlewoi pat kwule, kemut onyiyon kemile mmh, keyaam tukwun nyu chino ghaachach. Kit <hesitation> kitoroi nyu tukwun otini le mapema pa kenyeru kigh nyo le afya msori, aas kyomisho nyo pat, akemi pat nyo karam yee nyo. Kubila nyu kulete. Kulenyona nyalechona nyu kighoi kipo nyu kony. La <hesitation> nyole kunkuno, puryo nyo mochemechanye, owoi kipichiyech ng’alechona yee nyu kabisa, ombo wakati ncha nyuu, otini kikengshecha aai. Nyo karamach nyu ng’alechona po <hesitation> chino ruroi chi montanyi lo mmh, lo, ato kunkuninyi chi chulanyi wechino kei ombo wolo kunkuno potyo monunyo, andu mo kunkuno, iteranyi ny. alaa kongengu ichamanyi or nyo ghaa. Nyo tomwounyi ye oo ilenchi wena awoi lenyoni, wechinonyi kei tanga katangwo, aa. Kama moning nyoni kimiii katanyi, ipusto nyu ng’ala pitinan lo ee, oo tentei nyara oo, lente nyara oo, kolenee nyara ata. Memukonye ng’alechona. Owoi. Kuluku nya nyu kupotye karachina yee nyuu, petei kuruchina tomi ya naa kumela nyu kutoy koyogh, lenyino, kikutocha, ai kenum simuni keng’alah aa <hesitation> kwipu chi cheptengwa. <hesitation> Saa ingine momaa, ki saa ingine kulukwu yoo, saa ingine ee kaya, kumelo karam ye kasinona, chena kipu tukwon yee nyu lenyona cho ghaachach, aii terei, terei karachinin nyolyon le nyino komwochini lo wuyo arononu wena, kuternyu ng, <hesitation> ng’alechino mwoghei nyu papo. Bass, tomi asiyech nyo otino kengshiyi, kukaram, aa kulukwu chi kapikoy nyini le msuri. To chupo yee kilukwu chara nyu pich chole chelolos, mmh owoi. Puno chi mondanywa pat amelo kutoy chi lo iichinyi chepo nee. “ataha ata; ropyeni ye nyu cho chu kutumiahyee nyo pichu. Kutung’ata monung, ku par <hesitation> mokacham nye monung’o pat ng’oiyon pat nyole kwule. Baas keepo nyu, cheptanyi kutang’u nyo kayini, aywei ng’o monta nyu oo monungu, oo, nyoole nyona ng’ala wechara chini lekaramah. Koma moning ato terei ng’aleka ku pichiy, moneku, kupichy kapisaa aai melo. Teroroi nyo pitinen yopo ya naa, ya naa, aaha, ata karam nyu chi nyino nyoghei katanyi, kutomi asis. Tori kiling’oni, ghaa ng’alechona kapsaa. Ata nbyoghoi papo kau yee nyu, kurop kama moning kumelo karam. Aaa, kinyoghoi kama moning ye kou kony, aai, ata keropu nye papo kidogo lo kutumui kumelo ling’onui